كل شي نمزج السكر مع الزيت مع الدحي، بعدين نضيف الدجيج والبيكنج بودر والفانيليا مع الحليب ونخلطهم بشكل جي بشكل حلو، ونصب الخليط <hesitation> في- في قالب عندى هيكى يكون مدهون <hesitation> نحطها- نحطها في الفرن نخبزها على درجة حرارة مائة وثمانين، مدة نصف ساعة واربعين دجيجة.